Menurut ngoji <hesitation> ngowa ngowaka mane wajib atau pe- penting skali wa dorong jo kuliah. Sebab pendidikan tinggi mane i sangat menentu i dadi penentu nanga kemajuan ata- nanga doku de nanga daerah bahkan nanga negara mane. Jadi si ika- ika atau nanga bionika nako generasi atau ana- ana muda mane waji harus wa jo dorong supaya ja kuliah.